Dusi buuri buuri si'a ti si iisi tãna pigera, lagera bii wan ta'am kɔregɛ bii kɔresɛ de la: Karekute, ɛbega, gumatia, baŋa, karewaafɔ, baŋa, kusolego, kasurega, mɔnɛ, dinduo, kɛ'ɛrega la dusi asi'a.